Raha andeha Afrika Atsimo zany zao zah, agny manko ka raha mafagnafagna fafantarako agnazy, dee tôndra zegny zah lamba maivamaivanga, tiserta, sôrta, <noise> de mitôndra koa zany zaho satroka <noise> satria mafagna akagny, de avy akeo koa zah mety mitôndra fagnafody na karakaranjagny.